Na'urawol nyowgol dum manga on do mari ha be dampata be kosde, do mari babal be watata garaaji be babai, be batal ngam nyowta, dum do mari babal be sigata limse je goddo yidi nyowta mai, to o wati limse mai haton sai be wata kosde ha babal dampugo mai to be dampi sai nyowta.